gott kvöld og velkomin í Kastljós heimilt að skrá sig sem foreldra drengs sem fæddist með hjálp staðgöngumóður í Bandaríkjunum tvö þúsund og þrettán þar sem hvorug þeirra er líffræðileg móðir hans og staðgöngumæðrun er bönnuð hér á landi Hæstiréttur hefur

komist að þessari niðurstöðu og

telur Hæstarétt ekki brjóta á rétti barnsins til að eiga fjölskyldu þar sem hann sé í fastri umsjá einnar konunnar og hin hafi umgengni við hann þar sem hjúskap þeirra er lokið en hvað verður um drenginn og hvernig verður hans lagalega staða til átján ára aldurs og hvers vegna var ákveðið að leita eftir staðgöngumóður í Bandaríkjunum þegar vitað var að slíkt væri ekki löglegt hér á landi lögmaður kvennanna

tveggja ætlar að svara þessu og fleiru hér rétt á eftir við lítum líka inn á æfingu hjá Íslands en landsliðið í leiknum hefur staðið sig vel á alþjóðlegum mótum undanfarið og vill fá fleiri til að spila í menningunni verður fjallað um ástarsorgina í sinni hreinustu mynd það er sem frumsýnt var í Þjóðleikhúsinu á dögunum en þau Hlín Agnarsdóttir og Snæbjörn Brynjarsson við byrjum á staðgöngumæðrun Þyrí Steingrímsdóttir hæstaréttarlögmaður er sest hjá Helgu velkomin takk fyrir nú hefur Hæstiréttur kveðið upp dóm í þessu máli hvernig ætlið þið að bregðast við

var ekki í samræmi við það sem við vildum að myndi gerast við

íhugum okkar stöðu

umbjóðendur mínir vilja gera niðurstaðan er sú að drengurinn er skilinn eftir í ákveðnu tómarúmi hans réttarstaða er

er hann vegalaust barn í fóstri og það getur ekki talist viðunandi staða fyrir barn nú eru þau fósturforeldrar

en staða þeirra

nei af því að hjúskap þeirra lauk tvö þúsund og fimmtán að þá er það þannig að þær geta ekki staðið saman það er ekki hægt að vista barn hjá

hann er vistaður hjá annarri þeirra og hin hann það eru löglegir foreldrar drengsins

í Bandaríkjunum dómstólar

úrskurðað um það Hæstiréttur hér vísar

hann þurfi ekki að fara eftir dómsniðurstöðum í Bandaríkjunum

fólk gerir ansi margt til að eignast barn

er þetta ekki töluverð áhætta sem þær taka

að gera þetta nei þær litu ekki svo á enda

allra aðila og staðgöngumóðirin nýtur mikilla réttinda það fer svo fyrir dómara tekur afstöðu hvort þetta sé allt í lagi og úrskurðar svo um það á þeim grunni er fæðingarvottorðið gefið út

það að þær fara til vestræns ríkis

og svo

nær auðvitað bara til staðgöngumæðra hér á landi íslensk lög gilda ekki um heim allan þau gilda hér á landi það er bannað að fara í staðgöngumæðrun hér en það er ekkert ákvæði í lögum hér á landi sem bannar það að fara erlendis og eignast barn með

þar og koma svo með barnið heim og þess þá síður

að skrá barn

sem þannig verður til svo reynist þetta

löng þrautaganga að fá barnið skráð hér fá kennitölu það var fyrsti áfanginn og svo

dóminn eðlilegan en það

að eyða þessari lagalegu óvissu og tryggja réttaröryggi er það þessi glufa í lögunum sem

af því að það er ekki lagt blátt bann við því að þú farir til útlanda og notist við staðgöngumæðrun og komir með barnið heim það er ekki til lagaákvæði ef Hæstiréttur hefði samþykkt þetta væri komið fordæmi fyrir fólk

stunda þetta að vild og þá verður sannarlega uppi út frá þessum sérstöku aðstæðum og aðstæðum og hefði þar með ekkert almennt fordæmisgildi

ef maður myndi samt komast að þeirri niðurstöðu að slíkt að grípa þar inn í og segja hér sé komin niðurstaða sem

tæk og við ætlum að grípa til lagasetningar og það er

það sem að löggjafinn á að gera ef hann er þeirrar skoðunnar að Hæstiréttur sé að opna á einhverjar leiðir

er og setur þá lög þess efnis en það sem gerir þetta mál

hjúskap þeirra líkur þær að mögulega ættleiða barnið ef hitt myndi ekki ganga eftir þær skilja þær geta ekki

og ein getur ekki ættleitt það önnur þeirra getur það en hvor þeirra á að ættleiða hann og er er barnið betur sett með það að eiga aðeins eitt foreldri þegar hann á í raun

það er engin lausn

slæmu réttarstöðu sem drengurinn er skilinn eftir í þú hefur haldið því fram að með því að leyfa þessum konum ekki að skrá sig sem foreldra

sé verið að brjóta á rétti barnsins til að eiga fjölskyldu heldur því fram að

sé verið að brjóta á rétti barnsins njóti barnið fjölskyldu og það búi hjá einhverjum sem sinni sé þetta ekki brot vitnað í ítalskt mál

til stuðnings komdu aðeins inn á það það er að mínu mati alls ekki sambærilegt og ég er ósátt

að sé verið að vísa til þessa máls í Hæstarétti og

í umræðunni því málsatvik þar voru

mikil áhöld um það hvort

verið gert með löglegum hætti við barnið og barnið

við foreldra sína þessa mánuði sem liðu að þá mynduðust mynduðust fjölskyldutengsl sem eiga að njóta friðhelgi og

og stjórnarskrár þið ætlið að fara með þetta til Mannréttindadómstóls

Ástríður Stefánsdóttir sagði í gær slæmt að

enga foreldra fólk á aldrei rétt á að eiga börn en ef það er einhver réttur er það réttur barns til að eiga foreldra ef að niðurstöður Mannréttindadómstóls færu á sama veg eru engin önnur úrræði í boði fyrir þessar konur og þetta barn barnið er fætt og komið með íslenskt ríkisfang það að vera fósturforeldrar drengsins til átján ára aldurs jú mögulega þurfa þær að gera

naglann á höfuðið þarna

barn á rétt á sínum foreldrum það er ekki hægt að dæma það af honum ef svo má segja og það það var það sem olli

vonbrigðum með niðurstöðu Hæstaréttar er að það er ekki tekið á réttarstöðu hans sérstaklega það eru farnar ákveðnar leiðir og

en það er algjörlega litið

því að taka á réttarstöðu þessa barns hann getur ekki verið víti til varnar fyrir öll börn eða hvort staðgöngumæðrun eigi að vera heimil eða ekki það er bara risastórt

siðferðislegt álitamál sem þetta mál á ekki að leysa úr um þetta mál þessa drengs og mér finnst að Hæstiréttur hafi brugðist því við komumst ekki lengra takk kærlega fyrir komuna sem kallað er kotra á íslensku virðist í töluverðri sókn hérlendis landsliðið landaði

Evrópumótið í raunheimum verður haldið hérlendis í haust kröfurnar til að komast í þennan stækkandi félagsskap eru þó ekki mjög miklar enda leikurinn

Þóra og Benedikt Ketilsson fengu að líta inn á æfingu þú ert mjög fljótur að læra þetta það tekur kannski tíu mínútur þá ertu búinn að læra leikinn svo tekur það kannski tvö hundruð ár að

master í honum kotra ætli ég hafi ekki lært hana nítján hundruð níutíu og níu minnir mig sko ég lærði þetta nú bara á barnum

sem hét grand rokk þar var teflt og tekið í spil og síðan var einhver með lá beinast við að fara

sem verður haldið á Íslandi í október hvað er það stór samkoma stór viðburður það er erfitt að segja

gengið á evrunni en í Danmörku voru svona hundrað og fimmtíu þátttakendur við höfum yfirleitt haft einvald sem velur bara landsliðið núna fyrst við erum á Íslandi þá verður þá þarf ekki að skipuleggja sig með jafn löngum fyrirvara við veljum sennilega bara landsliðið um mánaðamótin september október bara rétt fyrir mót þú þarft ákveðna hæfileika og síðan að vera svolítið heppinn líka það skemmir ekki fyrir en þetta verður að fara saman heppni og hæfni já

í heimi hann sleppti heimsmeistaramótinu í póker eitt árið af því að hann komst í einhvern olíufursta á hótelinu í

og græddi bara meira á því að spila við hann kotru heldur en að taka þátt í heimsmeistaramótinu í póker það er það er hægt sko en það er ekki hérna hjá okkur ekki í þessum mæli alla

gerir þetta spil fram og til baka og skiptist um eigendur spilið áður en yfir lýkur þú getur verið

eitt gott kast og þá bara snýrðu spilinu við nú veit ég til dæmis að þú ert góður skákmaður líka kemur það að notum þetta er náttúrulega bæði

að einhverju leyti ég held að það hjálpi líka hvert öðru sko þó að ég tefli

ekki mikið núna undanfarið

þá er ég samt betri en ég var áður en

þegar horft er yfir stigalista sem er svipað og stig í skák þá er greinileg

ég átta mig ekki alveg á því útaf því að bara fyrir einu eða tveimur árum þá var heimsmeistarinn kona og það er dálítið

með kotru að þar er ekki kynjaskipt þar eru konur að keppa í sama flokki og karlar það er held ég af því að það er mjög algengt að fólk sé feimið við að mæta hjá okkur útaf því að það heldur að við séum svo ógeðslega góð í þessu en það

algengara hjá stelpunum að þora ekki að mæta ég hef spilað við fullt af mjög góðum stelpum sem mæta svo kannski bara einu sinni tvisvar í mót hjá okkur manstu eftir besta leiknum sem þú hefur spilað já

gerst í gær sko það var þegar ég varð Íslandsmeistari fyrir tveimur árum þá fékk ég alveg besta kast í heimi

upp á teningunum á ögurstundu já kláruðu sko kláruðu titilinn það var mjög gaman hvaða þjóðir hafa náð lengst og eru erfiðustu keppinautarnir í Evrópu eru það tvímælalaust Danir en svo eru Bandaríkjamenn og Japanir alveg rosalegir í þessu þar er einmitt ein kona sem heitir

hún varð heimsmeistari tvö þúsund og fjórtán frekar en fimmtán og hún er að hugsa um að koma hingað keppniskotru þá ertu yfirleitt með nokkur sett af teningum og býður

að velja það kemur í veg fyrir að sé eitthvað verið að svindla með teningana eins og eins og maður hefur stundum lesið um það hafa verið svona sérsmíðaðir teningar sem gefa alltaf besta mögulega kastið þannig að heimsmeistaramótið

geri ég ráð fyrir að sé þá fjári stórt já það er við höfum ekki farið þangað ennþá það er ekki fyrir landslið það er bara fyrir einstaklinga en þetta er mjög stór heimur alveg ótrúlega stór eins og fram kom í kvöldfréttum hefur Kastljós unnið að úttekt

á fiskeldi á Íslandi en fyrir helgi vildi yfirdýralæknir

hjá Matvælastofnun ekki upplýsa um það í viðtali við okkur hversu mikið hann fengi greitt frá fiskeldisfyrirtækjum í dag birtist svo yfirlýsing á heimasíðu MAST þar sem

að dýralæknirinn muni láta af störfum sínum fyrir eldisfyrirtæki vísað er til álits umboðsmanns Alþingis en einnig umræðu um hæfi hans sem kemur þá væntanlega í

framhaldi af viðtali Kastljóss og kynningu á þætti morgundagsins hér er annað brot úr umfjöllun okkar um nýja

sem er á dagskrá annað kvöld klukkan nítján þrjátíu og fimm er það ekki nánst þannig að fyrirtæki eru farin að skipta með sér fjörðum nei það er ekki þannig og ekki á valdi fyrirtækjanna að skipta

milli sín opinber gögn segja þó aðra sögu kastljós

eftir gögnum sem borist hafa stofnunum

mögulegt samstarf fyrirtækja

tvö dæmi um að fyrirtæki hafi óskað eftir sameiginlegu umhverfismati á Vestfjörðum og fyrir austan virðast þau einmitt skipta fjörðum á milli sín þannig segir í bréfi sem fiskeldi Austfjarða sendi fyrir hönd sín og laxa fiskeldis hérlendis greiða fyrirtækin ekkert fyrir leyfin

sjálf þótt þau greiði árlegt gjald í umhverfissjóð

það er eiginlega enginn alltaf þegar ný atvinnugrein

eftir Steinunni Sigurðardóttur er ein þekkta skáldsaga íslenskra

samtímabókmennta hún hefur nú ratað á svið í fyrsta sinn í kassanum í Þjóðleikhúsinu í nýrri leikgerð Melkorku Ólafsdóttur og í leikstjórn hingað til að ræða þetta verk eru komin Hlín Agnarsdóttir og

er saga af hinni glæsilegu gáfuðu og stórættuðu Öldu

kennara við m r sem vefur karlmönnum um fingur sér hún tengist aldrei neinum fyrr en hún hittir Anton

fellur fyrir honum en ræður ekki við þegar hann hafnar henni

úr verður ástarsorg í

þú gleymdir að þetta er kannski saga

heldur hvernig stjórnsemi getur eyðilagt líf grípur maður höndlar ekki neina höfnun eða að fólk fari ekki eftir þínum væntingum já það er

stjórnsemi sem fer í

ástarsambandið í sögunni er svo stutt bara þrír mánuðir síðan er sagan um hvernig hún hvernig hún vinnur úr því sem hún gerir

þessi skáldsaga sem er mikið bókmenntaverk maður sá ekki augljósa leið að því hvernig ætti að færa hana upp á svið Melkorku

augljósa leið að því hvernig ætti að færa hana upp á svið Melkorku sem var já þetta virkar ég hafði

drifin bók þetta heppnast vel því ég held þau Una og Eva eru rosalega samhent teymi núna sett upp

að minnsta kosti fimm sýningar saman

hún býr við Sörlaskjól og þetta er svo einfalt en samt svo úthugsað með þessum bláu tjöldum

og einmitt öldugangurinn í Öldu er alveg alveg skýr með þessum tjöldum svo er líka

í loftinu sem getur táknað ýmislegt en

hjartað ljósið í sögunni sem minnir okkur á það af hvaða stétt

mjög flott að það er einn stór flygill á sviðinu örfáir stólar og það er eini punkturinn sem verður

rauður allt er í bláum og köldum litum út alla sýninguna þetta er þetta er svo mikill blús

byrjun var ég ekki alveg alveg nógu trúuð á hana en mér fannst hún vinna

mjög á í leiksýningunni hún nær að túlka alla þessa mörgu hliðar á Öldu

má segja að hinir leikararnir standa sig

að sjá mæðgur

leika mæðgur

Edda Alfreðsdóttir og Snæfríður Ingvarsdóttir sem leika systur Öldu og

hvað hún er að ímynda sér að hann hugsi og

segi svo er Oddur Júlíusson þarna

er fimmti leikarinn í sýningunni

eitthvað sem mér finnst að fólk eigi bara að fara að sjá takk fyrir komuna Hlín og Snæbjörn þessu er þá lokið í kvöld veriði sæl